<noise> Nanomboky teo, ze olo mahantra hitany aby da gnisoratany. Nangataky ireo olo mahantra reo mba hanjary hanan-karea. Nisoratany da lasa mpanakarea gny mahantra aby.